Zero, arivo, roerivo, teloarivo, efatrarivo, dimarivo, eninarivo, fitarivo, valarivo, sivarivo, raialy, arivo sy ray aly, roy arivo sy ray aly